Di mana mana deng tau pinrang, tau ulukunba, dengaseng dipacarita. Belli kelas makuru to tui kinnongkrong tuki mangaku solang laoki di kosnya garaga nasi goreng salang seta silong seniorta, maguruki diseniorta, makapeki diseng kalai tangasang, makape ki diseng kalaeng duka. Matolo tebukaki kedaki <noise>